Yo creu que devemus de respetal los derechus i la dinidá de ca pressona, en sin importal si son pocus o muchus. Enque la breva era d'encontral un equilibru dentri'l bien común i el respetu a los derechus endividualis. La empatía, la compacencia i la justicia devin de sel las guías pa decisionis éticas tomal. La sociedá devi de cavildal a tentu esta custión i dal con un acuerdu que respeti los valoris i los derechus de tolas pressonas.